بقول لك إن عدم حضور الناس لحفل زواجي بيكون شعور أسوأ لي. الزفاف هو يوم فرح وأتمنى أشارك هالفرحة مع الأهل والأصدقاء. حضورهم بيعني لي الكثير وبيزيد من سعادتي في هاليوم المميز. أما الجنازة، صحيح إنها لحظة حزينة، لكن في النهاية ما بكون موجودة لأشعر بالحزن أو الوحدة. الأهم هو الذكريات اللي بتركها عند الناس والأثر اللي بتركه في حياتهم.